Bosaji do volda be wohugo chaka mabbe, to di yidi di volda, go to vohan sai luttube nana sai kambe fu be woha bannin be famrindirta chaka mabbe.